I like to eat lobster I like to eat ley sea lobster but a a hard for me to buy it because it’s expensive in our in our area but when people come ley offer us we accept I accept it from them because I like to eat ley but a expensive for me to to buy it myself lobster.